Za ra bzë nú vez chi run rama ra xily-bzë xthen rama rninu, breni caru, rïny-rïny lugar cá rama nú vez rcama loo ra gyag’e lo ra plant xiga zy chi este lan ra gyu, máru fuertias-fuertias nú vez va queity gisio maru stalias-stalias hi zësias chi este gula nú vez ra-ra xily zë ga gi rtuby ma ra many ni raw ma ra ya sea th-th xila ni th ra bargidy th ra xiga zy xi raw rama, chi ni rtuby rama lá rana the queity ru gack nib rani chi este depende ga rïny-rïny nárama rnia zacka rïny-rïny nú rama rboh ru rama ra xily bzë xthen rama, nú rama zackru nani este nap-nap ni fomre nap ni, chi nú rama este buly dis za nani cani tex ra tëx-gyu.